أنا ك لغات هيه العربيه اطيق اتحدثه الانكليزية افهم كثيغ منه واحكي شي بسيط منه ويعني ما نقول ما اطيق انو اتحدثه بس العربية احبه واحب لهجتي كمصلاوي كلش احب احكي بيها بشكل غير منطقي محب للهجتي وللغتي